מֶן אֶלדִּכְּרַיַאת לִי מתְתְנְסַאש הִיַא נְלְעַבּ מעַא צְחַאבִּי לְעֶבַּת אֶלמְרְג׳ִיחַה פִי חִינַא אֶלְקְדִים, כּנְמשִי מעַא אֶלצְחַאבּ דִיַאלִי וּכנְטַלְעוּ נְנְזְלוּ וּנְדְחַקוּ בְּזַאף, כּאנֶת לְעֶבַּה בְּסִיטַה וַלַכִּן כּאנֶת כּתְגַ׳מְעְנַא כּאמְלִין וּכתְחַלִינִי נְחַס בּסַאעְדַה כְּבִּירַה בְּלַא סַבַּב, כּאנֶת לַחְ׳דַ'את אֶלבַּראַאַה וֶאלפַרַח לִי מא כּנְתְשׁ כּנְפַכֶּר פִי אֶלמֻשְׁכִּל דִיַאל אֶלדֻּנְיַא, חַתַא לְדַאבַּא אִלַא שְׁפְת שִׁי מְרְג׳ִיחַה כּיִגִ׳ינִי דִכְּרַיַאת אֶלטֻפוּלַה דִיַאלִי וּכנְדְעִי אללַּה יְחַלִי אֶלְפַרְחַה פִי קְלוּבנַא דִימַא.